ס'איז דא טאמאטע סאוס, דאק סאוס, <hesitation> פאסטע סאוס, טאמאטעט סאוס, אה האב איך שוין געזאגט. וואס נאך? מ'קען מאכן אויך אייגענע סאוסעס, און כ'מיין אדער כ'בין זיכער אז אייגענע סאוסעס געלונגט אויך גאר, גאר, געשמאק, און זייער, זייער, גוט, טון בע'טעמט